لو كان كيما راك تحبسلي الانترنت نروح للإعدادات نحاول ندير وضع الطيارة ندير ندير مود أفيو ندير مود أفيو نطفي تليفون ونشعلو قداه من خطرة، <hesitation> نحل لابيس نلحسها ومن بعد نرجعها لبلاصتها، أسدي نشوف تيليفوني بالاك هو اللي مش مريقل نهزو نخبطو كان خلات خلاص، إلا لقيتو موش مرقل تليفوني فاسد نهزو نخبطو تليفون.